A'au ma kang aku suka ma kang cuma seme bakso, sedangkan wate ma mana sukama gado-gado, biar ite ew riya apa sala, tapi tetap mehete gado-gado ma' e sedangkan au ma bakso, jadi kalu iteewa di kota kang laku mehete mese duarene au e mehete mese, au makang aku suka makang cuman bakso sedangkan wate mana suka gado-gado, kudapa auwaka sania kuma kudapa suk a gado-gado au hete aku suka kang ina utanu, pa nikom e, kacang panjang hise, ina kangkung hise, ina kacang tumbu hise, ina tempe, tahu, papeare hise ma antido jadi aku suka ya baru ina, ina paneka ika talapan lebih aku suka ya, au hete mese e'ena ma ma au ma selera, tapi kalu au ma kang tatap bakso ma, barang aku suka in wewe na lau na ninu, jadi akurnia aku ma hidi lou-lou ite ewwwe, pokonya apa sala aulo namlea rea nala au di kota terus, tue apa sala setiap kali aneo ronta mehete mese eh auna anu eateko anu ena, tapi aku auna anu ma kang aku selera. Amu selera ma ma'e, ma ma'e ata ganti-ganti ya masa sa <hesitation> saladu, laku mehete mese entele mu suka ya e'ena, musuka pa anikom e ai campur-campur nikom'e, laku langsung mehete mese eau me-mehete akau pa ane siu amu suka ma cuman bakso, mate hete mese matuna undana pi, haho pi, tapi tetap amu suka ya ete e'na pi aku suka ya pi, kecuali mate una ya wa'a ri'i ya, au ta ri'iya jadi terserah diyi a'au, auna aya pi, seme pi, terkecuali mate una bukang wari'i nemse, oo haho ma ma undaha, ma ma bole mania ma bole hi taha ya au tahari'iya jadi terserah di a'au, au naanu pi, au nauna kuda ya pi, ma ma ku kesukaan jadi tak bisa larang a'au e, jadi au si loko au si au hete mese e'ena sama laku sama laku ane siu'e, ane ma cuman utanu ala baru amu suka yaa mete e'ena aku suka pa ina campuran nikom ela'o, jadi terserah hidi a'au pau hete mese ata kanu soto au ta suka ya kekuda pa ta suka ya ina wewe na'ii pute-pute'i taiya ooo, e'ena terserah hidi ne, pa paneka manuwa pi, ala pi, lalapan pi, taha au awweta, kuda pa e'ew ta. Sedangkan ina tarasi ma entele pake utanu siu, laku mehete mese eh lalapan makang in autanu mau matta baru itan tele pake kol ma ua tasauka ya, o terserah hidi ni, pa kuda <hesitation> gado-gado ma pake seme ina utanu tapi utanu masa jadi intele, au-aku suka ya kacang panjang ma kang aku suka ya aku selera, kangkung siu apalagi kacang tumbu ma ma, aku- akusuka yaa paskali'e, ma ma terserah pokonya biar mate nahete seme siyu tetap au a'aya, oo e'ena sedangkan awi kang makanan terfaforit makang tempe laku tahu ma, biar taha iyanu tapi tempe laku tahu makang tetap hise, au hete ariya ne kang, lalu jadi kalu mete aledi ya aerahe ya saladu, tempe tahu ma aeraheya, aeraheya la supaya ai peu ama kulkas ma, la supaya setiap kali tahe iyanu, ai goreng'a laku au a'ya, au a'ma-ma biar utanu seme siu tapi kalu ma ma due ma ma hise laku alala laku pea, au taha ule-ule lain-lain'e, oo e'ena ma ma aku suka siu kalu ane mehetena ma ma e'ena jadi a'au si ane siu, seme sala yang amu suka yang amu selera ika ma araheya, araheya la aka ete e'ena, peberti tu sama. Tapi beda-beda selera manata mane selera lain au selera lain, ete'e jadi kalu mate ledi alei pi dikota pi apa sala arahe ala itua sama-sama iternua yang penting yaka mate muna ledi kamana ne yang paneka ite ta'aya se te e'ena, intele siu ma ite'e, ai jadi itue kang pea aikeu airahe kalu mate aledi ama mas aerahe biar paneka berupa pentolan pi seme, airahe ma ma au saka ya klau mate una ianu aearahe e'en au sahe, pa ianama yaka yang penting yaka mater unari kamana nu yang niko ite ta'aya nikom paneka kamanu haram nikom'e oo nantele ma, jadi kalu paneka mate hete mese, undaha kuda seka ri'ya au seka ri'ya au tak ri'ya, kuda mate hete mese haho kuda seka riya, au tak riya lai, jadi tesae sae manata alete'a, yang paper-paper ma ma kang taneor halal papeari jadi tesa helai, te anu la, iter badan nikang intele badan nikang segar, la yaka ter tubuh'i ida sarene, ite ese iriya seme, esere te'a bukang ete ese ma riya pise lai neite, ise-ise na pise ma lai nei hete asanahe ete ala supa ala iter tubu intele tubu ite bergerak akeo apa sala intola, ete oo e'ena, manisa siu'e yaka ite esena norhina-norhina rohidupo. Pa ine mana andua rene ta, iter ke'e enan tunda ya iter tatawa se, itercape ya ma <hesitation> ma ma rene akaete siu'e jadi ite hese ma kang rehete'a, rehete kesenangan tubuh, ite asana segala rupa pise ma ile ala nei ma ite nai seme pi seme pi pokonya ite tubu ma ite una ya intola, supaya i'i iterjasa wei intele siu <hesitation> rakamana laku laker tubu nikom e aute e'ena, intola siu ane amo'e sara nantola siu ane mue nentola e'ena, jadi seme sala kalu mater ledi paneka kesukaan ma iter sahe cuma mane ma kang mata suka yang nikom e, paneka kfc-kfc ma tasuka ya soto ma tasuka ya, soto paneka lalapan orang aman hiya, orang paneka kurang mana selera tapi yang laeng-laeng hidi ma-ma, mau hete nikom e yang mana suka cuman gado-gado, mekeu apa sala saja biar au dikota pi apa pi tapi tetap gado-gado ma'e, gado-gado ma'e, au hete tarakadida nemete ta, tarakadida'o paneka ber-alesiu mati una yang mati eledi yang riya pukalauna se, jaga mehete adipito mehete mese eusa gado-gado, adipito laku eh sa gado-gado, au hete mese sayor lontong ena'e, mehete mekeu ta au ta suka lontong ma au hete kuda pa tak suka lontong, lontong ma kang tahina utanu, cuma ina ala mana ta laku kacang. Jadi au tak suka ya, aku suka ma kang langsung laku ina utanu appeari lengkap, ane maselera ne kang aika musti utanu e'ena aku suka utanu, kalu utanu lohana ite ayatan tentele, kalu utanu elau ute'a tentele, laku paneka pas-pas selera nikom'e, laku hete mese e'ena mu selera entele siu ane aika, airua loko-loko pea kea pukalawanu wela nei ai paledi laku taha'e gado-gado e, gado-gado'e ma ma laku e'ena nadisa yapa heduke ina adipitu gado-gado siu, tarakadida ne, taha tarakadidao biar au hanu au ariya, narananana tarkadidao, intele nara larakadidao'e, ane mate'e aika bakso ai hete tarakadida na, padahal bukang mate aledi sasa aladu adepito se, ai hete mese tarakadida taha, intele hihi la tarakadidao'e, padahal seme mama kang jadi masa-masa ma kang laku mana selera ma kang jadi tak bole hete mese tarakadida pi tahai, maadipito ria mihete bakso, adipito riya ahete bakso, sedangkan au laku ahete mese tarakadidao. e ite enapa wari aeka sasa saladu aemakang meria mehete sarimi ena, tapi ane taha'e adepito riy a, adepitoriya, adepitoriya ih. Aku amu e iya ladi ma kadi e ita'e rakadida'e, ita'e mau ninu'o adepito riyaka saladu gado-gado ma, laku mehete mese taha'e, pokonya apa sala apa lagi paneke langsung mate lele ameina cobe ma baru mate campur mama lebe aku suka ma, tapi aleka mata una nama, aleka mati pisa-pisa ina weweri, mati pisa-pisa ina kacang makang langsung mati una aweweri, cuman tinggal dikasahe langsung mati soha, kalu audi kota taha 'e audi kota di kalu, telaa laku auhete mese eterna'a, langsung mate hete mate aker niak'e, langsung a'a seme laku ami hete ami selera ma laku mati unaya, mati una kang mati lele, mati hisa, pea hisa, pea hisa, pea hisa, baru campur ma baru mati lele, baru mati una riya hisa jadi, intele tapi aley kang mati soha jadi paneka biar soha siu'e tapi tahi sasa pai tarkamana neunama aku suka nama jadi tetap musti au aya, tapi paneka ane, ane ma au siu kuna siu mati pisa-pisa yanama mati isa due segala kisa, kisa rua hi kisa, satu kali mati campur'a, te'a entele, kuda tantele seme eantele nei entele tanei, apa lagi bakso yo ma, bakso ma apa sala musia mati suka ya biar ianu pi, tapi tetap mati suka ya.